जे हांऊ विदेस रॉन्दा त हर्ची तो मुँके टेईके कुन भी भेट्दो तो हांऊ तेछे पुछदा त रास्ता। कि मेरे एटके जानो हांऊ एटको का हो मे कोट्कियक जानो टेई सो रा। स्ता बोल देंदा त और टेई है टेट्कियक द्योर आन्दा त।